Ij pens che chest è 'na domanda che ognun 'e nuje s' è semp fatt dint 'a vita soja. 'A domanda è, ma i sord 'a ponn accattà o nun 'a ponn accattà 'a felicità? Chest è 'na domanda che se ci pensamm è 'na domanda semplice, però 'a risposta è parecchio complessa. E nuje avessim pensà prima 'e tutto, che s'intende p' felicità? Che è 'a felicità p' nuje? Se <hesitation> ponn' aiutà 'e sord sì, 'a ponn' accattà 'a felicità. Pecchè t' ponn soddisfà 'o bisogno, 'o bisogno essenziale. Per esempio 'na casa, è 'na cosa ca t' piace da magnà, 'a salute, 'a sicurezza toja. Però questo pecchè? Senza 'e sord è difficile a campà. C'amma preoccupà ogni juorno p' arrivà a fine mese. Nun si lascia spazio 'a felicità. Se 'a pensamm accussì, 'o benessere economico è 'na cosa molto importante, però nun putimm pensà sul 'a sta cosa, pecchè 'e sord nun bastan. 'E sord nun bastano p' coprì 'a felicità in tutti gli aspetti. Si nuje pensamm che tenimm abbastanza sord p' campà. P' accattà 'a roba costosa. P' accumulà 'a ricchezza. Chest nun è felicità. È na felicità temporanea che prima o poi svanisce. Quindi 'a felicità adda venì da altro secondo me. Nun putimm pensà che sul chest è 'a felicità. Nun pò essere connessa sul cu 'e sord. 'A felicità vera ti nasce quann ci stanno certe relazioni, d' 'e passion. Da na sorta 'e equilibrio interno, interiore. Nisciuna somma 'e denaro pò accattà l'amore. Oppure n'amicizia. N'amicizia vera. N'amicizia vera nun pò essere accattata cu 'o denaro. Ma pure 'a serenità. La serenità mentale nun pò essere accattata cu 'e sord. Anzi, certe vvote, a tenè troppi sord probabilmente ci complicamm pure 'a vita. Pecchè si creano, anzi si tendono 'a isolà 'a gente. Quindi i sord è importante da come si usano. Pecchè cu 'e sord nuje putimm accattà 'na cosa, una comodità. Putimm accattà N'esperienza. Nu viaggio, ci putimma fa 'na cena. Putimm ji 'o ristorante che amma semp desiderato. Che simm semp volut ji. Però 'a felicità, chell over, chella profonda, nasce da come s' vive 'a vita. Non nasce dal guadagno. Non nasce d' 'a ricchezza. 'E sord so sul nu strument. Nun song nu fine. 'E putimm usà buon. E c' putimm avvicinà 'a felicità. Ma nun 'a putimm maje pensà 'e sostituì.